لو فكرت إني أغير حاجة في الماضي مش هغيرها الصراحة لأني شايف أن الماضي ده هو اللي بيمثلنا هو اللي بيكون شخصية البني آدم هو اللي بيخليه على الطريقة وعلى الشكل اللي هو عليه دلوقتي ف لولا الماضي ولولا الأحداث ولولا كل حاجة حصلت مكانش هيوصل الشخص للمكانة اللي هو فيها ومكانش هيوصل للشخصية اللي هو فيها دلوقتي